نهار من نهار كوكا سحار قاعد يلوج باش يعمل وصفات جديدة وباش يعمل حاجات جديدة، جاي يرمي في العصا نتاع الساحر نتاعو باش يضرب بيها الفار يا خي دارت العصا وضربتو هو، وفجأة تندحول الساحر ولا صغير على لخر ولا أصغر حتى من الفار ولا خايف وهارب يتخبى لياكلوه الحيوانات.